Ndikka amara sobiraaɓe mari gongaaku Ko feewi wallitooɓe ɓeeɗo waɗaniɗaa ngam waɗude toɓɓere yimɓe na'iɗi waɗuɗi nder jiɓgol. Wallitooɓe ɓeeɗo waɗi eɗen ɓuri peewal ɓurɗe waɗude kaɓe e kaɗɗi ngona maa. Wonaa yimɓe na'iɗi waɗi eɗen waɗude torooɗe, ɓesde, e yamiroore maa nder balɗe kuutooji. Ngona mo ɓeeɗo waɗi ngam waɗude waɗaare e waɗude keewal e yimɓe.